एल्जेरिअ तु कत कि कोन्?। एल्जेरिअ तु तु जग कोन्तु होल् हेरि मरुगुमि जग होइ, ते बहुत् गरम् होइ त केते मरुगुमि बहुत् गरम् होइ, अरु बोरोकुनु बहुते कोम् परे। अरु जुन्बिलग् मन क्सगोर तै हेरि होइ, क्सगोर जग किनि होइ। एपिने दिन तैमत् गरम् होइ, अरु रति तैमत् थन्द तु होइ, हेते तु सोब् जगते तु सेमे होइ, क्सगोर अरेअ एतु अरु किनु कोमरो। एकु तु कबतु नए, एतु एके किनि कोत के बरे बरे कोएस्, अरु एकु तु मु कम् नए, मु कम् स मसेनिकि, मु कम् नए खनए मैने कोरि असु, बरि किब मु कोरि असु कि। अरु थन्द तैमत्, हेरि, दिन तैमत् केन्तु एल्जेरिअ, एल्जेरिअ अल्सो तु सहर देसेर्त् असे, ते तीस पाँच देग्री चेल्चिउस् लगे गुसि जये गरम् होइ दिनत्, अरु थन्द, रति तु तु दिम्, रति तु बहुते थन्द पुरि जये। एदे, एग्दोम् कोपि थगिम्, हेरि हुकन्, पुर एग्दोम्, हेरि फोक् सोक् पुरि बरि अरु।